Musha asa moto kuanda sufuria weka rikoni. kuweka humringa iwo hukundi. kamokoli koliokunde bora makivo kwa risi rimgoui bora kwaika majani ya chai au kula na tangawizi. ukundi kuweka na sukari ukatoa rikoni ikameiva ndungusha ikahiya watouwa ivatere